Firy karaza va gny raha mitiry antragno no amy toera famboleanao vonin-kazo eo? <noise> Ino iaby ny agnarany noho ty karazany laha hentea kiraikiraiky?